इद पतंग होदो हनिस्क चीज आकर्शित नीच, आँगो पतंग बारे सुन्छयो होने लागेच, होदो मानवताओ नहीं उचाईयो, फीमो मददलांच। ग पतंगो जुड़ाओ महसूस लांजयातुक। क्यूंकि पतंग इद हनिस्क चीज दू होदो, आँगो सपनो, पूरो लान्नो मदद लांच होदो, उड़ामो कल्पना लांजतुक ग। ग होदो अनुभव आँगो तेपोई मा बोशुक। इत पतंगो निमनलिखित चीजे खेतुक। पतंगो आकार, पतंगो आकार आकरषित नीच, ग कल्पना लांजतुक। होदो पंग उड़ातुक, ग रोमाणचक अनुभव लांजतुक। पतंगो रंग, होदो रंग आकर्षित नीच, होदो आँगो रंगीन अनुभव हचिद। पतंगो गती, होदो चू गति आकर्षित नीच, होदो निगानु बहुत ही तेज अनुभव पुर्यातो। इत पतंगो निमनलिखित भावना महसूस लांच, उत्साह, रोमांच, खुशी, सुरक्षा आदि।